هل يمكنك أن تخبرني شيئًا عن ثقافة الولايات المتحدة؟ الأكل فيها متنوع، من البرغر والدجاج المقلي لحد الاكلات المكسيكية والإيطالية والهندية كمان يحبوا الرياضة بشكل كبير، زي كرة القدم الأمريكية والسلة والبيسبول الأفلام والسينما الأمريكية مشهورة عالميًا وتأثيرها كبير في الثقافة العالمية